Karazagny roa fogna ny saosy fampiasaiko zaho kaofa mahandro, saosy tomaty, na tomaty efa en boaty na tomaty le voany regny amboarina atao amina ro de saosy soja atao amina kaofa mahandro mine sao regny.